أول شي أبدأ بالتعرف على الجيران وأشاركه الأنشطة الجماعية مسل الفعل- الفعاليات المحلية وبعدين أحب أروح للأماكن العامة مسل المقاهي والمكتبات عشان أتعرف على ناس جديدة وتكون عندهم نفس الاهتمامات اللي إنا نهتم بيها، وبعدين نولي عندي أصدقاء واجدين ون- نولي عندي ناس مجتمعات كبيرة تعرف.